Rí ikháa̱nꞌxu̱ꞌ júba̱a rígíꞌ, rígá mbá ginitsu rí nani̱gua̱ꞌxu̱ꞌ wéñuuꞌ, rí nu̱ni̱méjánꞌxu̱ꞌ, "ndxáma yatsu̱" mbiꞌjiuu. Mbá inii ndxáma rí nutha̱anxu̱ꞌ "ndxáma giñá", nakuá úya̱xi̱ xanáá náa̱ rí judu kuáꞌdáá xu̱ꞌ, mú rígá mbá ndxáma rúꞌkhui̱ rí yáá gati a̱tiu̱n, ikhaa rúꞌkhui̱ nu̱di̱i xu̱ꞌ, nawáꞌ ju̱ya̱a̱ꞌxu̱ꞌ guꞌjuáá, nu̱riꞌjíí, nu̱riꞌjíí xtóó, nu̱rígu mi̱ga̱a̱ náa̱ rimadííꞌ mi̱ga̱a̱. Yáá riándo̱ yáá niꞌga̱a̱ má ndxáma rá, nu̱xi̱díí iyooꞌ ndxáma rúꞌkhui̱, nu̱rígu̱u̱xu̱ꞌ daanꞌ mbu̱juáꞌxu̱ꞌ náa̱ rimadxaꞌxu̱ꞌ náa̱ mba̱tsuunꞌ, ikhí nu̱ra̱khuáá idúꞌ, nu̱ra̱khuáá yatsu̱u̱ a̱ga, nu̱ni̱ꞌjííxu̱ꞌ a̱sta̱ naꞌni mirakha. Mú mu ríándo̱ rí yáá naꞌni miratha má rá, yáá buénú xkui rá. Nu̱rígúu̱la na̱rígúu̱la dawu̱nꞌ, na̱ra̱khuáá ma̱xaa mi̱ꞌkhu, ndasko̱ꞌ. Ikhaa rúꞌkhui̱ mbiꞌjiuu "ndxáma yatsu̱" i̱tha̱an ikháa̱nꞌxu̱ꞌ rí khúba̱a khúba̱a gii̱. Phú nani̱gu̱ꞌ ndxáma rúꞌkhui̱ ikhúúnꞌ. Rígá i̱mba̱ ginitsu rí nani̱gu̱ꞌ, rí na̱ni̱méjúnꞌ mbá nacha̱ mú rí neka áña̱junꞌ xanáá, l, naxki̱dxu̱ꞌ eꞌkha̱a̱ꞌloꞌ, komo júwá xtílá e̱ni̱ rá, rígá xndúún xtílá, rí na̱ni̱, naꞌkhanúu̱ꞌloꞌ na̱ꞌgíi̱ꞌla agu̱ꞌ, wámbá na̱ꞌgíi̱ꞌla agu̱ꞌ, na̱gúwii má cháꞌja duun, duun wabooꞌ, na̱nu̱ má jma̱a ra̱mbu̱, ma̱ꞌni yaꞌduu̱nꞌ, ndaꞌyáꞌ má mbá dau̱nꞌ, daan ju̱ba̱ꞌ, o̱o̱o̱ sartíi̱n, na̱rígu rimadííꞌ, na̱xi̱ꞌŋáꞌ yaꞌduu̱nꞌ, nagaꞌjá, riándo̱ nagi̱ꞌdu̱u̱ má agaꞌjá yaꞌduu̱nꞌ rá, naka má ágú xndúú xtílá, xndúú xtílá gii̱, na̱ri̱ꞌtha̱máꞌja̱n má nguáthá mi̱ꞌkhu. Mú rí a̱jmu̱u má xtáá rá, mú rí atsúún má xtáá rá, rígá naphúxu̱ꞌ a̱jma̱ o̱ atsú xndú iꞌkhu̱ mámbaa. Yaꞌduun xtagaꞌjáá mbiꞌjiuu yaꞌduun rúꞌkhui̱. nani̱gu̱ꞌ jma̱a míŋa̱ꞌ, riándo̱ yááá niꞌga̱ má, rimadíí rígu raꞌga̱a̱ jma̱a xndú, jma̱a yaꞌduun, na̱rakhuáá míŋa̱, ikhí má nagaꞌjá rá. Riándo̱o yáá niꞌga̱a̱ má xndú rá. Na̱rígúu̱loꞌ, wámbóꞌ ni̱rígúu̱la rá, na̱ta̱ꞌmáꞌ má e̱jui̱yúꞌ náa̱ mba̱tsiunꞌ mbu̱júúꞌ, numuu rí ma̱ni̱ guma mi̱ꞌkhu, yáá rúꞌkhui̱ lístú má rígá rúꞌkhui̱ maju̱nꞌ, na̱nu̱ má, námbóꞌ ra̱nu̱, na̱ni̱ má gaꞌju̱nꞌ, nguáthá má mu̱phúxu̱ꞌ, xkua̱ꞌnii jaꞌnii ginitsu rí na̱ni̱gu̱ꞌ ikhúún. Ndxáma itsu̱, ndxáma yatsu̱ jamí yaꞌdu xtagaꞌjáá, rí mbá nacha̱ jamí rí phú ndasko̱ꞌ. Ikhaa rúꞌkhui̱ rí tháa̱n naphú ikháa̱nꞌxu̱ꞌ rí júba̱a gii̱ xúꞌ.